Ny hitako matetika an <hesitation> mivoavoa an, dia mifanoroka vody ry zareo an. Dia <hesitation> mietsiketsika ny rambony, mifampa- miara milalao eny. T-Tsy dia tena hoe m-miresaka ry zareo moa izany, tsy ohatra hoe n- tsy ohatra ny olombelona hoe miresaka fa <hesitation> fa m- <hesitation> miara milalao eny e.